हैमबर्गर मा जू मास तैयार करे जांदू खासतौर पर वू गौवंस भेड मास से बणे जांदू हैमबर्गर मा मास तैयार कनू कुने पैले गोंवंस जू लोग जानवरों थै बिचदा छन ऊ से खरीददा छन। फिर मास थै साफ करें जांदू फिर वैमा वसा हड्डियों थै हटै जांदू फिर मास छुटा छुटा टुकडा करें जांदू फिर वे मसाला डले जांदा फिर इन तरीका से हैमबर्गर मा मास तैयार करें जांदू